أنا أفضل العمل خمسة أيام بالإسبوع لمدة ثلاث ساعات، السبب أن هذا النظام يعطي فرصة أكبر للتوازن بين العمل والحياة الشخصية، أقدر أخصص وقت لنفسي والعائلة وأهتم بهواياتي في الأيام الأخرى، كمان العمل لفترات قصيرة خلال الإسبوع يساعدني أكون إنتاجية وتركيزا، أما العمل <hesitation> يوم واحد لمدة خمسة عشر ساعة ممكن يكون متعب جدا ، ويأثر على صحتي النفسية والجسدية.